Kami kak di doson ye dak, dak katek name mesen ba mesen anu tu mesen cuci, jadi kami kak <noise> baso baju tu pasa pake tangan karne kami kak ngunde be anu tu serabah rengai tu, baju la dem di pakai tu ha ngunde ke sungai ao, ke sungai tu la kami tu makai tangan bae, ha tangan baso baju tu, baso baju tu makai tangan tapi ade osor kami kan biaso kan di batu- batu, batu ayo tu dak do dalam jadi timbol ade batu timbol nah di situ la kami baso baju tu kan, ha ngocek ngasek kedi bak pocok batu tu, nah tu asel e be bersih nia men ye kami tu galak <noise> nyuci baju tu pake tangan tu lebih berseh timbang ape tu <noise> mesen cuci tu men ningok e, karne kami langsong, langsong di pocok batu tu la nganu ke baju tu ngosak ngosok tu make sabon, nah biaso kami tu kadang tu dak make sabon pake anu bae pake ape <hesitation> e ako, ako name e ku dak tau name e tu ade ako tu, aku tu pacak ntok jadi sabon sipat e, nah jadi men dak tek sabon pake ako tu ntok ganti sabon e tu, pake tangan tapi kan. Nah jadi ae di ayo ngaler tu lah, langsung ape name tu rangai baju tu ape tu rusak gale baju tu anu <hesitation> pan dak berseh mantak pake baju di pocok batu tu pacak berseh, kami tu kan, nah dan lagi sipat nyuci baju pake tangan ni kan anu merseh sekalian jadi tangan tu kak pacak berseh teros ha kerne ngape, kerne toboh tu ngocak ngacek anu kaen baju, ha jadi langsung ke ayo jadi pacak berseh tangan- tangan wong doson kami tu kan kadang- kadang berseh dak olah karne anu yang sipat e itam kerne anu tu kan, kerne kami tu nyuci tu pake tangan nah dak olah pake yang laen kan, ha ade juge yang laen tu kan mun bangso kaen yang beso nian kan kadang- kadang makai dak pake anu tangan kami tu, tangan tapi di pakai tapi di tambah kayu mokol- mokol anu tu kaen- kaen di pokol karne la dak dak te peras lagi jadi pake ka, itu mokol e ha tangan tu sipat e kalu di doson kak memang rate- rate kami pake dak tangan tu lah dak olah makai yang laen untok baso baju tu nah temasok makan. Makan pun juge kami njuk basoh tangan tu pakai ayo, jadi man tangan di basoh day pai pacak makan, kami dak olah makai sidol, makai tangan tu la ma mun la makan, ha jadi same be tu nyuci baju langsung berseh, ha kami kak la nak makan juge same bae nyuci tangan pule, ha tu sipat e men nyuci baju same hamper mirep ye tu dengan dak kite nak makan tu berseh ka dulu, ha same men bersih baju, man kalo baju kak harus di run dem di sungai nia dak pacak, karne kami tu dak olah dak atek di situ tu somor tu dak atek, dak buat somor kami tu, nte nak mandi ke sungai, nak ape nak nyuci baju la pasti kami tu ke sungai nah pakai tangan, sak suk nah dem tu langsung peras, langsong nah pakai tangan teros, ha ampai ye tu dak bebusah lagi tu kan ampai dem gawe tu kan, kerne kami tu gil ape <hesitation> dem cuci langsong e rendam ayo tu la di angkat lagi, jadi dak de baso base wong kota tu di gilas, kami tu dak lagi, dak gilas- gilas lagi langsong di ayo tu la gilas nyici ape tu nyuci, nyuci pake tangan di situ la. dah ha ampai selesai gale tu kan pakai tangan dak olah pakai yang lain, kecuali kite kak umpame <noise> bang tebal nah men bang tebal tu toboh bepakai kayu mokol- mokol anu tu kaen tebal tu, ha dah tu balek lagi pakai tangan, karne <noise> kite kan kalo nyuci baju tu <noise> pakai tangan tu kan kite rami- rami, sak kadang- kadang dak kite sehuang e tu banyak wang tu, kanan kiri, kanan kiri, kan ade gale wang tu kan, mun jam- jam jam lapan pagi tu kan la mulai yang betine tine tu nyuci baju men kami lanang tu anu motong, motong nga day, motong getah day kami, motong para day, nah men tine nyuci tangan nah tu juge memang kami tu kan eh sipat e banyak nyuci tu jarang men lanang, betine nyuci pakai tangan tu na men lanang tu kan sekalian kami nyuci tu biaso balek jak motong tu kami langsung mandi, mandi di sungai nah langsong kami nyuci baju tu, ha pakai tangan kami nyuci e kan, ha jadi dak olah kami tu ninggal baju rengai tu ke untok betine nyuci e kak, kami di jak kebon tu dem motong. Motong para, ha kami tu langsong basoh awak tu ke sungai nah pakai tangan berseh ke baju tu, nah karne kan dak ngunde jak kan dak mungkin kami ngunde sabon ape kan, jadi kami tu nontot, ako ape ako ape kami la tau tu, ku kak dak apal igek ko ape tu, ako tu kan pacak ntok ge peganti sabon, nah di situ lah letak e kami doson tu menggunekan tangan dak olah yang laen dak tek la di kota doson tu makai anu, makek ape mesen- mesen laen tu ha pake tangan tu la ha eh kami tu, tapi maksod tu tetep di sungai dak tek di somor, dak pakai somor karne basoh baju di sungai.